ପର ମୌତେ ଦକ୍ଖିନା କୋରିଯା ରହା ପାନିପାଗ ଵିଶର ଜୀଚୀ ମତେ ପରେଗୀ। ଥୀ ଦକ୍ଖିନା କୋରିଯା ରହା ପାନିପାଗ କୀମା ମୌସମୀ ଵିଶର ପଚ୍ଚରା ଜାଈଶୀ। ଦକ୍ଖିନା କୋରିଯାରେ <hesitation> ପାନିପାଗୋ କିପରୀ ରହୀ ଥାଯେ। ତାହରା ସ୍ତିତ୍ତୀ ଵିଶର ପଚ୍ଚରା ଜାଈଶୀ। ଏ। ବଂଗ ପ୍ରସ୍ନାଦୀ ଅପ୍ତିଯାଂ ତୋ ସର୍ଵଲ ଆଟେ। <hesitation> ଦକ୍ଖିନା କୋରିଯାରେ ଜାପାନ ପକ୍କାଵା କୀ ଅବସ୍ତିତ ଥା। ଏହା ଏକ ବିକ୍କୋସୀ ତୋ ଜିସା ଆଟେ।